اهم حاجة الناس يكون عندها أمانة و صدق الأمانة و الصدق دول اهم حاجتين لو الإنسان اتصف بيهم هي هيطوروه كشخصية و هيطوروا الناس اللي حواليه و هيطوروا حياته <hesitation> لان لو كل الناس خافت على بعض و راعت شعور بعدو خافت على حاجات بعض مش كل إنسان ركز على نفسه بس الحياة هنتقدم و هتكون حياتهم احسن و مش هيحصل اي مشاكل